Gërshont funksionjnë tu i perdorë dy tehe të mrehta që bashkohen për me pre materiale. Kur i shtrëngon dorzat e gërshonve, tehet lëvizin drejt njona tjetrës edhe krijojnë ni pikë presioni që e prejnë letrën ose materiale tjera. Gërshont hapen edhe mbyllen me lëvizjen e duarve.